Ign mahasolo borety maro; <noise> da igny koa izany laha angady roanjato mahery avao, <noise> k da <noise> indraiky <noise> mitrongy <noise> igny avao gny mitovy agnaminy.